Ël pes a pöl esi cunservà ënt ël frigorifero mach düi u trei di, pa dë pi përché së no al e periculus, a va a mal e a fa mail a lë stommi